أيوة الحيوانات عندها عواطف ممكن تكون ما زي حقت الناس لكن بتكره و بتحب و بتتعاطف و امكن أوضح حاجة عندها الخوف و دي القاعدتين يستغلوها الناس كتير